koo káa lɔndɔ, lɔndɔ, fɛla, sakpá, náani, soolu, soŋlɔndɔ, soŋfɛla, soŋsakpá, soŋnáani, taŋ, taŋlɔndɔ, taŋfɛla, taŋsakpá, taŋnáani, taŋsoolu, taŋsoŋlɔndɔ, taŋsoŋfɛla, taŋsoŋsakpá, taŋsoŋnáani, mɔbande, mɔbandɛ akɔ lɔndɔ́, mɔbande akɔ fɛla, mɔbande akɔ sakpá, mɔbande akɔ náani, mɔbande akɔ soolu, mɔbande akɔ soŋlɔndɔ́, mɔbande akɔ soŋfɛla, mɔbande akɔ soŋsakpá, mɔbande a soŋ soŋnáani. mɔbande akɔ taŋ, mɔbande akɔ taŋlɔndɔ, taŋfɛla, taŋsakpá, taŋnáani, taŋsoolu, taŋ soŋlɔndɔ́, taŋ soŋfɛla, taŋ soŋsakpá, taŋ soŋnáani, mɔfɛlabande, mɔfɛlabande akɔ lɔndɔ́, fɛlabande akɔ fɛla, fi sakpá, náani, soolu, soŋlɔndɔ, soŋfɛla, soŋsakpá, soŋnáani, mɔbande akɔ taŋ, mɔbande akɔ taŋlɔndɔ́, akɔ taŋlɔndɔ, akɔ taŋfɛla, akɔ taŋsakpá, taŋnáani, taŋsoolu, taŋsoŋlɔndɔ́, taŋsoŋfɛla, taŋsoŋsakpá, taŋsoŋnáani, mɔsakpábande, Sakpábande akɔ lɔndɔ, mɔsakpabande akɔ fɛla, sakpábande akɔ sakpá, sakpábande akɔ náani, sakpábnade akɔ soolu, soŋlɔndɔ, soŋfɛla, soŋsakpá, soŋnáani, <noise> soŋnáani. mɔsakpábande akɔ soŋfɛla, akɔ soŋsakpá, akɔ soŋnáani, akɔ soŋsoolu, akɔ soŋlɔndɔ, akɔ soŋfɛla, akɔ soŋsakpá. akɔ soŋnáani. mɔnáanibande. mɔnáani bande akɔ lɔhɔdɔ, fɛla, sakpá, náani, soolu, soŋlɔndɔ́, soŋfɛla. soŋsakpá, soŋnáani, mɔnáanibande akɔ taŋ. lɔndɔ, fɛla, sakpá, náani, soolu, soŋlɔndɔ́, soŋfɛla, soŋsakpá, soŋnáani, hɔndɔlɔndɔ́.